Maro moa ny karza sady haiko tompon'ananara salade verte fifangaraoan'ny karana traktrka io zay, ohatsy anandrano, lafa traka mentso zany e, dafa salade verte ny anaran'izay, ao ny salade de fruit, fifangaroan'ny voankazo zay, ao ny saade de pate, fifangaroan'ny paty asia -asia <hesitation> legume;